<noise> Na nndyuuꞌ tsꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ na macaⁿnaꞌ majoꞌti jeꞌ luaaꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ na nndyuuꞌ tsꞌaⁿ na ljuꞌ macaⁿnaꞌ na nleilꞌueeꞌñê jnda̱a̱ xapo oo xapo chaꞌ na nñoomꞌm ndoꞌ macaⁿnaꞌ na nntio tsꞌaⁿ ndaa nacjooꞌ lꞌo̱o̱ⁿ, macaⁿnaꞌ na nntseinaaⁿꞌaⁿ chaꞌtso lꞌo̱o̱ⁿ xeⁿjnda̱ jeꞌ nncꞌoomñe xapo oo nntꞌueeⁿ chjoowiꞌ jnda̱a̱ ñequio juunaꞌ nncꞌueeⁿ lꞌo̱o̱ⁿ chaꞌ na hasta xjeⁿ na nleichomꞌ chaꞌ na ñequio juunaꞌ matseiljuꞌnaꞌ lꞌo̱o̱ⁿ macaⁿnaꞌ na ya ya nncꞌueeⁿ lꞌo̱o̱ⁿ ndoꞌ naquiiꞌ nchaaⁿꞌ lꞌo̱o̱ⁿ chaꞌ na chaꞌtso ntyjiiꞌ na tooꞌ nnaaⁿnaꞌ xeⁿjnda̱ jeꞌ nntioom ndaa nacjoo lꞌo̱o̱ⁿ chaꞌ na nntaaꞌñe chomꞌ macaⁿnaꞌ na nntioom ndye ndaa chaꞌ na chaꞌtso chomꞌ nnaaⁿnaꞌ ñequio luaaꞌ cwiljo na ljuꞌ lꞌo̱o̱ⁿ.